Iyaaa <hesitation> kombinga ho mayele nge otatu popi kombinga ho mayele, ngashi ngaa omupopyo gumwe ndali handi guuvu ku kuku, kuku hemwene okwali e hole oku tumbula tati, gwanenwa kwaashoka wuna, ta tshiti, shoka ngaa wuna, nande tshi kale otshi tshona wetshi dhina, natshiku gwanene, shoo otatshi ku kwathele kutya nge owe kiihadha wuli nande opeshala lontumba. nenge opo nkatu hontumba, wuli ngaa pamwe naya kweni, nanditye pamwe omunasikola waha ngaa, iyaa waha kosekondele, owuna ike omushi gumwe gomboloto, yakweni otwaadha nduno yatsha iikulya oyindji yindji, ito kala wuna omalilila kutya, yakwetu ngaa ndina ike omboloto, manga mukweni <hesitation> okunapo omaapula, okuna po iiyimati yimwe yiili, ngweye ito ningi oma lilila kutya ngwee kunatsha owuna ike omboloto, ta tshiti ota tshikala wala tshina omwiityo ngwiya, newi lyohe otali kala wala tali ku lilile, tali ku popile komwenyo kutya, tali ku galula lela ku kale wuna omalilila notshinima tshamukweni nenge wiindile aye, otwii popile momwenyo kutya, ondaza ngaa andi lombwelwa kutya gwanenwa naashi wuna, otshikwawo natango okwali ehole okutu lombwela, uuna Twiihadha atu longo, nenge omepya ngaa ohati tu ningeni tu ningeni ya tekulu yandje tamu li eembuku nomafufu, ko kutya, opo tu longe twiitulamo, mokulonga kwetu otamu ke otamu kaza eteyo lyoopala, shaashi nge ino longa wiitulamo otoka teya tshee? Itoka monatsha, iyaa, natango opena omupopyo gumwe taku ti; omugongo wu lilila ongu hagu ku kwiinine, ta tshiti omuntu monkalamwenyo owutshi ike kutya, nge ondahi pontu hangandi, ota vulu oku kwathelandje ekwatho lyontumba, iyaa, otshowo natango, otwii hadha, okuna natango omupopyo gumwe taku ti; kafo kape wu lelema, kafo kakulu nahe otsho ali, omuntu oto kala ngaa to tala konima kutya to tala ngaa konima hu waza kutya, nanditye onda putukila pukuku nenge onda putukila pumeme gwandje, sha ndakoko ndamona nande iilonga, shaashi meme gwandje okwa kulupa. nanditye otwaha nahe nande opo kati kaantu andi vulu oku mwiidhimbika kutya hahe meme ngoo, ashike pamu popyo ngono omuntu mum'simaneka ike, ohe ike meme gohe ngoo, ohe ike omukuntu gohe ngoo Iyaa noho oto vulu oku mukuthako wumu kwathele ngaa shaashi otomu tala to gandja ngaa nolupandu, shaashi pokumu kwathela opo ngaa pomayambeko gohe ngoo.